கட்டுமானம், பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் திட்டங்களில் சாரக்கட்டு ஒரு முக்கியமான நோக்கத்திற்கு உதவுகிறது, முதன்மையாக தொழிலாளர்கள் உயரமான பகுதிகளை அணுகுவதற்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான வேலை தளத்தை வழங்குவதன் மூலம். அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளின் முறிவு இங்கே. உயரத்தில் பாதுகாப்பான வேலை. உயர்த்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கான அணுகல். சாரக்கட்டு தொழிலாளர்கள் சுவர்கள், கூரைகள், ஜன்னல்கள் மற்றும் முகப்புகள் போன்ற கட்டமைப்புகளின் பல்வேறு பகுதிகளை அடையவும் வேலை செய்யவும் அனுமதிக்கிறது, இல்லையெனில் அணுக முடியாததாக இருக்கும்.